الأكل الصحي ده اللي هو يكون مسلوق او مشوي يبعد عن الأكل اللي كله دهون او زيوت مهدرجة و يبعد عن السكر الأبيض يبدأ يأكل حبوب كاملة زي الشوفان فممكن أن هو يأكل الشوفان باللبن <hesitation> دي حاجات مشبعة و في نفس الوقت صحية و مبتضرش الجسم